المعتقد او المبدأ الي يعني بالنسبة الي مهم واريد اعلمه للباقين انه وعسى ان تكرهوا شيئا شيئا خيرا لكم يعني شكد ما تصير وياك احداث بحياتك انت تكرهها وتكول هاي الشغلة مو زينة وليش ليش صار ويايه اني هيج فأعرف انه هالشغلة هالشغلة صارت في سبيل مصلحتك مو سبيل مو في سبيل انه تضرك